Ye-ye ijlu, ye xe'u, ye jueñi, ye ñaña, <noise> ye rrindi, <noise> ye-ye chika, kui'a ni jó ye chika, te ye <noise> ye chindaku, kui'a iyoi, <noise> ye vaka, ye turu, ye chiva, ye chikaxi, ye kueyu, ye mula, <noise> ye rri'i.